Namo gena ena gahi fola gena ena oro eno sedaba gofu, coma hate majaga ma kene-kene gena rasi ene gahi ena ma rupa gatebena hono tagena rasi ena tarine kagena.